मैं ब्रज भाषा में बर्षा बारह महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर।